Mi yeloto mi ɗon wanca e So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude nder caasle. Ko ndee, caasle ngal waawataa waɗude njiddaade ngal ɓandu-ɓandu ndon waɗa nder njam e ɗum ngol mawɗo. Nder caasle, miɗo waawataa waɗude njam ngoni e teewtere e rewɓe ngal.